ⴰⵡⴰⴷ ⵎⵓⵔⵉⴷ ⴷⵓ ⴱⴻⵜ ⴻⴷⵀⴻ ⴱⴻⵜ ⴷⵉⵔⵜ ⴰⵡⴰ ⵀⴰⵙⵉ ⴽⵜⴰⴱⴰⵏ. ⴰⵡⴰ ⵀⴰⵙⵉ ⴷⵓ ⴰⵡⴰ ⵀⴰⵙⵉ ⴽⵜⴰⴱⴰⵏ ⴷⴰⵡⴰ ⵜⵉⴷⵉⴽⴰⵏ. ⵢⴻⴷⵉⵜ ⴰⵡⴰⵏⴳⴰⵎ ⵀⴰⴰⵏⴰⵜ ⵎⴰⵙⵉⵏ ⴰⴳⴰⵜ ⵜⵉⵙⵉⵜ ⵜⴰⵔⵉⵏ ⴻⴽⵢⴻ ⵀⵉ ⴷⴰⵡⴰ ⴽⴰⵢ ⴷⵉⴽⴰⵏ. ⵡⴰⴽⵢⴻ ⵀⵉ ⵢⴰⴰⴽⵉ.